Ah ko buri welugo am wakkati mi bingel kanjum woni wakkati mi yahata jangirde be sobiraabe am, Ko wadi weli am bo ngam wakkati man midon wondi be sobiraabe am min yahan mi fijo min yaha jangirde tomin ummi min wartida be mabbe wakkati man don wela mi masin.